أحكيت لا على خاطر ما نعرفش نعوم جملة، أصلا نبدو أحنا في الشط ماناش حتى داخلين في الغريق وتبدا الموجة الصغيرة نبدا مرعوبة لت-لتهزنى معاها ونبدا ديما ماذا بيش ندخل للبحر، ديما موجودين في الوتاع يعني ما نطفيش روح الجيم لا نحط نخاف نغرق الصراحة حكاية سيب روحك و المتا يهزك منقتنعش بيها أنا هيب.